<hesitation> Tegna azafady aminareo mpiaraliasa fa tegnaz tara zah niany e, tegna tegna tsy fanahiniko ndraiky tsy kiniako ndraiky tara io fa noho ny zavamiseo amy tokantrano akao mafy loatra hoe ategna sady mahandro avakeo manenjiky mikarakara zaza andy hiagnatra de lasa tara tsy nampoizina zah ke i anehoako zany a- atsika avake ravana avy aketo tsika atsika amy restaurant hely atsika andeha <hesitation> hividividianana raha areo e.